Izraeli ka një kulturë të pasur dhe të larmishme, të influencuar nga hebrenj, arabe dhe etni të tjera. Muzika shkon nga popi modern deri te muzika tradicionale, ndërsa kuzhina përfshin tajuret si humusi dhe falafeli. Festat fetare si Pashka hebraike dhe Ramazani janë të rëndësishme, dhe letërsia dhe arti bashkëkohor po lulëzojnë në vend.